वेगेतब्लेस् मएगव्न्ग् तैगव्न्ग् क ओव नौ। मरे रोस् कलम्नौ ब फ्र्य् कलम्नौ, ब गुदुन्ग् कलम्नौ। वेगेतब्ले कलम्नौ, ओव नि गेजे रौ, हनने। नन्ग् नै सबव् मिस तेम्प्रेस रिसि, तेम्प्रेस नन्ग् बिक सेलिक् कलम्नौ नि हनने उ नौ। नन्ग् नै सबव् मिस तेम्प्रेस रिसि, तेम्प्रेस नन्ग् बिक सेलिक् कलम्नौ, ब गुदुन्ग् कलम्नौ, ब रोस् कलम्नौ। नन्ग् सिन् कम् लन्ग, बि सबव् तेम्प्रेस कलम्नौ नि ओवन् क रोस् कलम्नौ अगन्। उ ब नौ, मएगव्न्ग् क रोस् कलम्नौ अगन्।